Noi wadi on ekkiti pewne do? On wawi pawne mai masin, to on fawni on do voda himbe kowa do lara mon.